So khama din woh maaga ogbe owo ko ko kowu kham mi khe khen ntarwoda kwam nta ta woder kwam owe kwo bi kpaa nkhanika zien nkibina ibin bin bi kpa nza si horangha nza za si ohurangha but asi awoh okum asi nza but asi ana de nza si orhangha ndi bawasi cambinde faa doh nku he he joh nku danghi beh bishi nzangho ohum nzang zang bishi nku home kpun nhuhumeh kpon deh kenna nkoh cha itohk nwonah occaitoh feh khi woni ndinor ochaitoh odoh doh nwonana mazima seh ewoh kho kowah khe koh bia obi bi kpa ogbe kwa imi yini moh chotohk farman moh chi chotohk farman odey bi moh moh woha me moh bahazim moh baha zim ode bindowo zeh oh nduwozeh ndowi ayomina kwam ayomina pam abra dimum odey bi teh nyimoh yima nyimoh yi mah igbaba zim sam iwomeh nzini weh nkon among nkonehomong nkone mong nko konoe mon bi kpa onong oyeram o ndunghi mand mmusi sah ewoh eca nniyieh but ogbe nyino qin eh ogbe dumamah nkani kah okha wani nki yinah nfona piri heb zam nzi soh othohk kpenang kpen fi mmi si mazima opipiri nkani ka nnah or azien moh doh foh moh wunah mando ammonosi but moh noh yin mahndo misa moh wah meh ocheden ayomi kpam ache den adipmoh odey odai ham ndipbeh oh nzidip beh mahn ano see mazima ewoh en keh kah ewoh ekeh kah manqaho onong kpenang kpen onoh ro reden soh si ochotohk. Ocho tohk bi shi shi shi odey bi nyeri vah pam kibhahazim nyeri beh oyiri beh hie yero nwa kwam meh nbowasi kpam bishi nkpana anah nkpan ottohk kho woro wud nyimo yima ndoha ovah vah oka kwam mando do moh wah meh moh hamazim mazi ma moh dama meh mazima eweh kowo okwe oooro eweh eromo eroro bi kpa moh funah moh zoh yima oyim yim bi kpa kwaman oke kah hey nyah otohk kpenang kpen mahn dohko voh si moh noh wah meu mazima opiri, opiri ogbe dumanwan oshowa moh sho sho bi kpa moh bro teword doh si iddik duma anah imi gbae suma omo si euo kpenang kpen ewo kpenang kpe che cha cumoh si idduk manya and mohsi si seh si beh kho kaa igbi mogkpaabi onong etaa cha ma zinoh sahtohk kpeban gkpien mabtn do pha rangha seh kwe hotemdami joh kwo asoha ouon nor bi dah womeh dah foh si wo mando amoh sohotoa kpenangkpen ogbe kpenangkpen ogbe kpenang kpren owung ha kowa amah kohowong ibeh danny akoh owong igbe danny azoha foh soh azoha achikpa kpa a gwo avah foh son i won oh bi bem idiroh he esangha bi bem macha orankheri wah omoh kang mah ogbe kpe nang kpien keh omoh si ikpon eh onangha unong ouah uah hama ha foh and iddah chain maado auoh tohk foh dirodiri azu mahn do ha foh ihumoh esangha bi gban---so magndo omah rim a beh beh idah abua owoh ho buck ali chi hoh orankher kwo okang khan bi kpa azoha otoh waa foh dirodirio. Tarah dewi le le manghania as ha beh nia bi shi shi hi agwo akah gwo bi shi shi azineh chikpa kwo anangho abira anah nangha ebirasi hay chikpa soh feh kho kha eh foh soh eh i damoh foh soh i doh bi bem madisa anah yimo yima ayim bi bẹẹm otohk wandavani foh soh heday foh yahazim k'gwa foh khodey ayo bani ani foh sabeh arongha because idah rong foh soh kho homoh mah endencha awoneyi na or ah sohzum foh mhando arora achikpa wawun wah agwo ha foh soh agwo gwo bishi shi shi azinaa asi huma ah zorafoh nbangha adey kwanong a joh ji azima zorofoh bishi shi shi banny banny ogbe wani wani <hesitation> gwo gwo mandho ha foh soh edoh bi bem gweri kho homo ma self amah wha amahwha mazi mah anong osan kwa ho amah si ozum damandua kho homo ma hambong eden igbimokpaabi orengho onangha azimrongha bi madah ama si iddik eh si fon ha foh soh and mando omoh oduma onang mahn azinongha eden ma sah moh si iddik kpenangkpen mahn doh mahn doh mahn doh mahn do opiri ha eden sah iwun igbimogkpaabi bi ah oyayahi mah doghaseh mandoh amoh omoh si ewoh kpenangkpen eh ewo kpenangkpen ojiwibo ashowa mahn dah bi rimy igbimogkpaabi mahada imi rimy igbimogkpaabi mahn dah bi odamoh tari igbimogkpaabi azin jom kham odey ohamy iddik omoh yahazim o tey oddik moh buck ananghi igbimogkpaabi, igbimogkpaabi omoh hama oddik kpenangkpen omoh si tarah ononghe igbimogkpaabi mahn dah owah mah onong he homo pineh logbe kpenang kpen oh main boh soh otohk phee. Omoh si phe say soh abo oddila ohya ho zim keh tem cho ha hay tay iddik kpenangkpen oboh anonghi igbi mogkpaabi. igbimogkpaabi woh roungaha keh zima akpien saman keh oh soh ddik kpenamkpen onang mane mando amoh si kpenangkpe moh naghi igbimogkpaabi erima moh khonemong moh nanghe kpowi eden cha moh suppose okpoweh mhan ronghe bi onongheyah wani omoh moh toh igbimogkpaabi ezizi yah hodey moh moh toeh but amah zin jom bi igbimogkpaabi binahmeh anang-humeh binahmeh kah bibia kpen-nki sah binahmeh inza seh hurt binamhe nanghum nzia rimewirima bona meh anonghum nzia sahornong igbimokpa-abi bina meh nangham abeh bani igbimo-gkpaabi igbimogkpabi obinah onangho onong ha vu onong ha chi ozong otohk funong ha hiqi mhando ho yagbinwa heday and moh si si phe si mando amoh si mazima opiri ha kpong seh hurt binamhe nanghum nzia rimewirima bona meh anonghum nzia sahornong igbimokpa-abi bina meh nanghum abeh bani igbimo-gkpaabi igbimogkpabi obinah onangho onong ha vu onong ha chi ozong otohk funong ha hiqi mhando ho yagbinwaheday and moh si si phe si mando amoh si mazima opiri ha kpong seh sah idah membah zi bhe igbimogkpaabi ozinoh mbock han nam odey bi ottoh wan amoh wah vorh igbimogkpaabi odey oyurum kwo ozoha kwungha owohn woh han jeha ocheden ogkpohonam mhando igbiaogkpaasi saman hedey ogbe kpenamkpen ayereh oyeri ohama bi osohm tohk onangho oha kpenkpo kpur kwumo ohami khara chi igbimog kpaabi abeni igbimogkpaabi sin ghayania ananghume haniekera and mando woh igbimogkpaabi osoh ddik kpenangkpen onangho osoh ddik kpenangkpen onangho che cha jesus christ itta kwaman onong homo fail tehkeh onong homo kpineh Nwa kpenamkpen osohm otohk onangho mane and mand oruhu si onangho kpenamkpen okeh ha che chee mando amoh siiddhk danyah ah si si si oweh okho kha oh ayina kwo azin jona ayomah ah tawah igbimogkabi keh wuno buwoh ogbang bang obuwo igbi kpenamkpen abeh hu kwe formahd che ho hirarek dho aki njom a sah bishi bishi ayerim igbimogkpaabi emong and mando omomo doh oyeri igbimogkabi ohuri he mlian doh he mhan lomoh pineh mando kho mo si ikokori iddite kha kpen kwaman eh and mando oremo si osi ha kpen oya-gbin nongh kpenangkpen okoh wazi khon kpenangkpen akerah ahuri mhan vah kpaman vah kha yoho kpanong mhando igbimogkpaabi omoh doh beh ohowi kpenamkpen abeh woh meh bi shi oddohk ayo kpenamkpen abeh rori vah faa beh zini vah lam buck ayo aseh amanoman itta omoh canabeh beh mani codidiri macha ayo hanwhet beh mani hodidiri and mando omoh si otohk pkenamkpen koh jiwo jiwi osi ikonkon di onang man mhan do odoh folh omoh si onang mhan cam bi moh yini ham dam oo ijow kpenamkpen ibi bia kpenamkpen arunghi ekbakor per mhan ho pinni mhan he temmoh ohuribo manda amoh piri hezam momo zinjom moh naghi igbimogkpaabi moh yeri afranong shaman hirarek kpenamkpen amoh si si ojiwa nang mhanekuh orannkheri zom amoh zah kho orannkheri zom amoh omoh zha mando amo moh si moh si kpen nankpen moh zihe cha monoh deweh arankheri tin mozimo ko si garri <hesitation> mando amoh si arangheri zom kpenangkpen tin moha mah adua mache ekpewa ziem azima aze sha bong akre kien A zeh cha tinazah pin he cha tinelakin ekpa soh azima. azima dewi anang kheri tin. adeun anang kheri tin azi ma azah koh. akah koh beh ahiabeh yan kpa. ahepie han kpa yian sa beh ikpo kpo sa imi yan mhan mazima ipiri ochum ikpo kpo tin ihiku gbhe chia ebha gbau echa. eshajijwi manda abeh zini akpo jin beh ha kha piri iysh akah piri ochum kwo dinah ottoh azima cha ahawa si agwo arowo ochatohk faa chi achi chotohk bi shi ateword azuni ogbun gban for a koh ki ya agbaran keri fho <hesitation> bi shi shi agbowo arankeri kpog aye agba agba a kpowo kpa kpa ayeh ho gbangban mondo per owa madima onong obro nangho nkpa bah hey arangheri chi cha tin ahey arankeri kpu kpu tin hen kpa wani akoh beh be kwa zoha behokho piri daka hono kpo acha seh ahay hey ekpa ah hey hey ekpen bi kpen uteword o ajhai awuna bishi awuna per ana bishi shi awanah shi shi per jibe azini pher ahe han kpa ajai ewo kho meh bi kpa mando kha rangha ateword akangseh ida hamoomieno asoho omien a zimi-mah kanghi hey hey arangken chicha akan kan oran kehri pho bishi mazima ahe ha nwa dah akah he nwa mazima okoh piri Aterwod azoha ekpo phio azi na chi na esha azah pirah esua igbimo-gkpaasi onangho effa akpo kpo pio kho di diri akpo pio cho masah abua pio azohi irruh ezangha eweh bireh kowah doh odey ikowazi wohd dha ki esha soh akpay ahumo obaborah ohumo agbowo bi shi akha agbowo bi shi shi azima seh yan akowa azi ikowazi soh ah fofonah ikowazi soh meh phie ko ku eh anah wun bi kpa ana kha kwo anah kho owong mhe bi kpa anah wha meh amazima kho gbo bani meh bi khop manda khanarangha asi kpenomkpeii for daho asi iddih for daho mazima ogbe amo zini ooyin akah yina hey ezam o manda kwu ransha si iddik mha mbhaha obi mando arengha bong abah arari amah affa bong aki ararianah affa abah ddohk bong bira kha beh amah annah bong akha bah mando abong arengha asi mando bong asi amah aza danni mazima opiri nkuni kha annah or azien abra fonah bong ayin dohk mando si owoni zum faman eh owoni zam famah khe edami irah nki banah bi iddah anah gbo gbo wi owoni zumting on h dahum omoh daho dame but ayok banney beh any ottoh hava si beh mah zoh boh owoni zum tin omoh momah khe ho jiweh